. Eriŋeo vo amooġo ahame emaŋ noriŋo: źaro, bariŋeḃom; anoźorẽkatia, níĥu niɭebuloos. Éṗis, bariŋeḃom; anoźorẽkatia niɭebuloos. Níɭeġu emangu, nírie niha niɭebuloos. Babuṗ hanunu burĩsembe húmundaañi amaḃuḃo. Esa, nirẽẽ niɭebuloos. Ñákapies nireño níĥa niɭebuloos. Hanunu eguo viakulitã, bariŋeiḃom, burĩsembe. Ola, orĩsembe, bariŋeḃom, nóḃanohumin. Míźiṗemi nna númuhumin. Budipu, bariŋeiḃom, narĩsembe, munatimi búnoikaźu eromi húmunda, moimibudipu atuale. . Kaźo, kupiai koġuvia munatimi búnoikaźu boreñapi, moimiġaźo. Efiarunge búnoikaźu diale, nehiŋ. Nímbie buloramooġo áɭeɭ míźiṗemi nna, aźumuiġaɭo ni- eḃa kúse koahaŋukiġazoŋẽ kíġi, amizoŋen éṗis, síripuõs, budipu báñii. Anabia źaro nafia, elana, ña- kápies. Boini oriŋale kadime, katia, káruna. Mañareŋ ímieḃ oḃaan nana mími nakia, nalemma, nafiro nálelo.